Di seto la si'a ti fu wan ta'am diilɛ de la, giia, nanzu'usi, bitɔ, bento, bɛresi, sukaam, kirega, suma, kinkagera, tɛa, naara kareyɛɛna, pɛ'ɛsa, yubemto, aleefi, ayooyo, kemɔlega, zɛa, aletɛɛsi, ma'ana, solabiisi.